तोर मन्सावमा जसने नानु जनोरवमा फेरी माया हलही जनोरवा जनोरवमा किछो परले जसने दुख परले हुन्का कनलही । हसे किछो भेले हुनुका बजलही कसके कसके बजलही जसने कुकुरा भेल हुनुका कनइ हसइ । जबण जबण तेने बजइ हसइ, भोकइ हसइ । चराइया भेल कसके कसके बजलही । इ नानु हुनुकर याप्न यापन बिचक माया हलइ ।